إذا تبي ما تنام زين، حاول إنك تسوي روتين قبل النوم, مثل قراءة كتاب أو الاستماع لموسيقى هادية, خليك بعيد عن الشاشات قبل النوم, خلي الغرفة مظلمة وهادئة، وحاول تشرب شاي على الشعبة, مثل البابونج أو الزعتر, وابتعد عن الكافيين قبل النوم, مع الوقت حيتحسن نومك إن شاء الله.